lo sɛro dju'a nɛ se nucozo do'onui a nɛ be sin mɛna ma tetemu ho a bonu abe oyi ɛsia to bonu ɛsia o do'onui lo we tani'o kua o yi hia o hu'a zan lo wa vɛ buti'i walima o vɛ benu toro bɛrɛ a dun o hiawa o bonu be sin mɛna ma tete lo we cin nu kua hɛ tian zo zo manan li lui a bonu mi mini to mu bɛnɛ we tani'o obɛ mare